Niko ma re subu ma au tana ala. au musua. au musua pea au kukusa eyau inu una stenga amasao roou kukusa au kukusa pea au una re ala goreng pea mia ari riko rea suua maka mekaniko rea subu au niko anida au watama au rabuse kastelaa au muse barsio baru aura rabusa ha pe baru au dukea baru au use meja baru ami aya au peena dimasa maa au gorenge keei kukise au une lakue aue au une laku susu laku meses auwes uwe meja mejaha baru mia rame. rame pea niko ma kore a subu niko ra subu ma au goreng roti hutido te ha baru au mika hide pea adi watama au tana ala au mua au barsih baru au kuku baru au kukus stenga masa pea barau baru au raka huse pariu au wana au huse tato hm au masa ya au loiya. au loiya pea au tehuse mejahaha baru amilo amia rame. rame Niko re adi masa ma amina au gorenge kastela au dukue musua barsiho baru au dukea. dukea pea au sipia. au sipia pea baru au gorenga. au gorenga baru au loiya baru au eu ause mejahaha baru ami loko amia rame. <hesitation> rame ha pea ma au tana utanu hi di kulkas au tana di kulkas ma uta kasi buku au musue au barsi baru au sasaya. au sasaya pea ma baru au tumis ya. au timus ya mama au duke bawanu. au duke bawanu au tana sidi au musue au barsi baru aue sipi. sipi yaa haa au pe baru au lele ya au lelea pea mama baru au tumis ya au tumis ya pea ma baru au wesantge nehe santage pea masa mai hora le lako loiya <noise> au loiya pe imama lako ueua nehe au wie koana loko kundana mati ami anu amia rame. rame <noise> <hesitation> mia pea ma lako mi istirahate <hesitation> istirahat pea ma baru au sedu kuhutang au tana au tana salaema au sedukuhutang Au sedukuhuta au idopo au kuana mama teu aka musu au kuana mateu aka musu pea mama mi istrahat pea mama ame tipa weidu tipa weidu tipa wei mama ami <hesitation> manyimpang kasi ari. manyimpang kasi ari barsi pea au tana pake au toiri. au toiri pea mama pea au sasare au sasari pe ima au loiye kulotole au duukuri au dukuri pea mama au au strikarae au strika pea mama au ueu huseyeau duku usekase mama pea laku istirahate istirahat mama pe ma amiee ami aha mitana ember. ember yami slaber. ami slaber tihowe amitana sabong tana sabong saglait ria au slaber, au slaber papea ama lete mina lama balakang. lama balakang ma pea mama lakou istirahat te pea lako istirahat. <noise>